انفرادی ذمہٕ دٲری چِھ معاشرس منٛز اکھ اہم کردار ادا کران تکیازِ یہٕ چُھ زیادٕ منصفانہ تہٕ منصفانہ معاشرٕ بناونس منٛز مدد کران۔ افراد چِھ پننہٕ عملہٕ، کامیٲبیہٕ تہٕ ناکامین سۭتۍ سۭتۍ تمن لوکن ہنٛز فلاح و بہبود خاطرٕ جوابدہ آسان یم وٲنٛسہٕ کہ وجہ سۭتۍ یمن پیٹھ انحصار چِھ کران۔